Azafady aminao indrindra brô e, zah io tegna mila <hesitation> solution amin'ny zavatra araiky tiako atao ty fa somary maromaro bôka i raha tieko atao ndray fa araiky ty tegna important aminah e, zany hoe zegny mila fagnampiana ara-kevitry, na ara-bola io na araka fitaovagna zany hoe zegny le tegna tiako tsindriagna akety ndreky alôka zah mila fagnampiana ara-bola e satria vôla zegny agnisan'ny afantaragna ahafagna agnano projet araiky maventy, de zegny koà hoe na fitaovagna ohatra hoe ampindramina tomobile hely ahafahako ndeha agnano transport ndraha.